هل يمكنك سرد عشر أرقام عشوائية بين صفر ومية؟ اثنان وسبعين، خمسين، وأربعة وخمسين، اثنان وخمسين، اثنان وأربعين، اثنان وثلاثين، ثمانية وثمانين، ثلاثة وثمانين، أربعة عشر، ثلاثة وستين